Ny fomba anasana tsara ny tanana a de mampiasa rano madio sy savony, de atomboka eo amin'ny felan-tanana, ny voho-tanana, ny elakelan-tanana. Maharitra eo amin'ny roapolo segondra eo ny fanasana tananao de kobanina tsara avy eo.